أعتقد الشخص العادي في ديرتنا يمسك تقريبا بين مئتين إلى أربعمئة ريال على الأكل أسبوعيا، وبالشهر يعني حوالي ثمانمئة إلى ألف وستمئة ريال. ها المبلغ يعتمد على العادات الغذائية وخياراتهم يعني في كل عائلة عندهم روتين معين يشترون فيه الأكل مثلا ناس أسبوعي ناس شهري، لكن بشكل عام هذي تقديرات ناس بالأغلب.